Jeta ko <hesitation> instrumento de viento jei supe reta jaeko flauta <hesitation> jare oime oi ye jaeko clarinete jare oime ñoguɨnoi ye pinguyu jare oime ye oi kua reta jae <hesitation> kena jokua jokua reta ko, sampoña jokua jokua reta ko jae